Mbaeti ko jupirupi ipuere vaera mimba reta yaiporuka opaete mbae yande jae oyapo vaera yayovaiso vaera je yamo yuvanga vaera yamo gana vaera je mbaeti ko jupi jare iñamuri yave ipuere yae ñainupa jaema mbaeti ko se ve ipora jokua